A tando a mie mi piaghet meda <hesitation> a coghinare <hesitation> puru dai minore m'ammento chi dai sa, a bindigh'annos già faghio sa bangia, mi piaghiat propriu de de o de 'idere su chi faghiat mamma <hesitation> est istada sempre una cosa <hesitation> talmente bella chi eo cando coghino so felice, <hesitation> so cuntenta, e b'at tantos piattos chi mi piaghen <hesitation> mi piaghen meda mi piaghet meda sa suppa, sos maccarrones furriados <hesitation> va bè sas seadas, però forsis su su chi mi piaghet pius sun sos raviolos de, nois namus raviolos de petta, cun sa petta <hesitation> cun sa pasta violada e cun sa <hesitation> petta intro cun sa bangia <hesitation> e poi sas panadas, però pro sas panadas poto narrer chi b'at appidu unu cambiamentu enorme, ca a mie sas panadas mi piaghian cando las faghiat mamma, m'ammento chi una 'olta las fateit cun custa <hesitation> petta de unu anzone ierrile chi fit e chi fin eccezzionales, nois <laughs> andemus in Costa Smeralda, nd'aimus unu cofanu pienu e m'ammento chi 'onzi tantu, tra parentes, nonde, nonde aberiamus su cofanu, e nos las mandigaimus ca fin <hesitation> panadas eccezzionales, eo panadas 'asi 'onas nond'apo mandigadu mai Poi m'ammento sas panadas de sos isposos, ca fin diversas de sas de como, como las comporamus ma mi dispiaghet a lu narrer, meda 'oltas sa petta eo non la mandigo, ca sun cumpletamente diversas. Tando fit diversa sa petta, ma forsis no isco puru sa sa farina, comunque fin diversas cumpletamente diversas. Eo pre esempiu <hesitation> apo imparadu dai pagu, ca innanti coghinaiat mamma, como est bezza e non lu faghet pius <hesitation> puru sos maccarrones furriados, chi sun abbastanza semplices e s'isorvet su casu cun su latte, e cun unu pagu 'e farina, sa farina <hesitation> cheret pius sa sarda o puru sa simula, e poi si coghen sos maccarrones a parte <hesitation> como si si <hesitation> si usan pius sos maccarrones e sos ispaghettes, però cussos pius russos, sas linguinas, e si faghen a pezzittos e poi una 'olta chi sun cottos si unit totu, ed est una cosa 'onissima, poi naturalmente e los faghen diversos in in tantas <hesitation> zonas de sa Sardigna, ca a bortas bi ponen puru su mele, eo non bind'apo mai postu. Poi sa suppa eo non l'apo mai fatta <hesitation> cun sa petta de <hesitation> la fatto cun sa petta e <hesitation> cun vitello ca mi piaghet pius <hesitation> Ite si faghet, si ponet e si preparat e su ghisadu, cun cun sa petta fatta a pezzittos <hesitation> e cun sa e si ponet sa pumatta, e poi si faghet, si ponen puru sos cundimentos, si faghet coghere e poi a parte <hesitation> b'est su brou 'e s'arveghe ca <hesitation> cussa tradissionale <hesitation> pretendet s'arveghe, <hesitation> una 'olta chi chi s'arveghe est cotta, naturalmente si faghet buddida, e si tagliat a pezzittos pro la ponner naturalmente puru puru cussa in su ghisadu e poi si unit totu, sa <hesitation> e si faghet sa suppa, naturalmente poi si faghet puru in bidda como, però, torramus a cuddu cuntrestu, sa suppa de innanti fit pius bona, est sempre 'ona cussa de sas festas foranas, de Santa Caderina e de Santu Migali, e puru de Santu Marcu, puru si sa festa como non la sun fattende pius. Cando fio minore poi b'aiat appuntamentos chi fin <hesitation> periodicos, <hesitation> su nostru, propriu de familia fit <hesitation> Santa Caderina puru ca su terrinu de Santa Caderina fit de madrina mia, Lisandrina <hesitation> e nois fimus sempre operajos e non solu nois puru Unu pagu tota sa familia no, puru de cuginos de <hesitation> de babbu <hesitation> e quindi <hesitation> allora ohi allora apo nadu, tando si <hesitation> si faghiat generalmente su die de Santa Caderina, como invece si faghet pius <hesitation> si faghet coincidere generalmente cun su due giugno, m'ammento chi fit una festa bellissima pro nois, andaimus <hesitation> prima 'e totu faghian sas turtas in domo preparaian totu <hesitation> preparaian sa petta, quindi b'aiat unu tripagliu meda puru dai una chida, e poi <hesitation> su die 'e sa festa s'andaiat, bi fit sa missa, e m'ammento chi bi fit puru sa pulcescione, in sa pulcescione b'aiat paga zente ca sa zente 'eniat pius posca 'e sa missa a mandigare <hesitation> m'est restadu impressu su fattu chi poi <hesitation> pius tardu <hesitation> sos omines buffaian meda ed eo m'ammento chi timio meda chi babbu aeret buffadu troppu <laughs> ca poi deviat guidare <hesitation> e poi diventava diventaiat una festa <hesitation> bellissima ca <hesitation> ca fit una festa propriu de comunidade, istaimus totu umpare e poi bi fin sos diversos barettos, tando non bind'aian de bancarellas comente como, bi fin custos logos inue si podiat buffare e poi b'aiat puru musica sarda <hesitation> cun su tempus custa festa est unu pagu modificada, s'est unu pagu modificada, pre esempiu como ch'enin parizzos pullman dai totue <hesitation> e quindi sos operajos deven tripagliare troppu pro fagher bella sa festa <hesitation> e namus chi at perdidu unu pagu sa natura <hesitation> originaria, addirittura <hesitation> atteros tempos, eo non l'apo connota forsis asi, o non mi l'ammento <hesitation> su mandigu 'onzunu si gighiat su sou <hesitation> quindi mandigaian in gruppettos e basta però su bellu segundu me est istadu posca cando su mandigu si faghiat pro totu